हां अपन व्यक्तित्व को चाहे तो आप मन बदल सकत हो। अपन दैनिक दिनचर्या ले बदल सकत ही का है मानुष के व्यक्तित्व में जितना सुधार हो ही उतना निखार और चमक आही। एक बार आदमी अपन दिमाग में बांध लही तो अपन व्यक्तित्व ला बदल सकत है।